जो कालिये तैयारी कसो कराना। असोचे की भाई पहले वो अपनों को बुलाओगा, इंटरवियों देने ना धिराओगा। अपनों गाया धिरा से इंटरवियों देना। वहाँ बटया, पहले एक आदमी को बुलाओगा, फिर अपनों को बुलाओगा, <hesitation> फिर पूछा गा भाईया, आपका क्या नाम है, आपने पढ़ाई कहां तक करिये। असो सब सवाल वो अपनों को पूछता जाएगा धिराओगा, धिराओगा, धिराओगा, एक आया, दो आया। अपनों को पूछता जाएगा, कि चलो भाईया, तुम्हारों एंटेर्विवेगा, तुस्रा आदमी, तुस्रा आदमी कभी योज पूछता जाएगा। वो कि तुम्हारों नाम, उतो, घर पुनाम, मोबाईल नंबर, काई चे, काई ने था, मैंकि उनको फौन पचो लगा। दो आदमी करते हैं, सब नकाई एंटेर्विवेगा, फिर उनको पास करना है, कोई को कर।